බිංදුව එක දෙක තුන හතර පහ හය හත අට නවය දහය එකොළහ දොළහ දහතුන දාහතර පහළව දාසය දාහත දහඅට දහනවය විස්ස විසි එක විසි දෙක විසි තුන විසි හතර විසි පහ විසි හය විසි හත විසි අට විසි නවය තිහ තිස් එක තිස් දෙක තිස් තුන තිස් හතර තිස් පහ තිස් හය තිස් හත තිස් අට තිස් නවය හතළිහ හතළිස් එක හතළිස් දෙක හතළිස් තුන හතළිස් හතර හතළිස් පහ හතළිස් හය හතළිස් හත හතළිස් අට හතළිස් නවය පනහ පනස් එක පනස් දෙක පනස් තුන පනස් හතර පනස් පහ පනස් හය පනස් හත පනස් අට පනස් නවය හැට